Bon, yimɓe danuaa en jooni, ɓe yimɓe udditiiɓe hakkille, ne'iiɓe nee'eniiɓe. <hesitation> ko naayi e banngal neesu maɓɓe, <hesitation> ayo <hesitation> ɗun ni hakkillo an waddi. Ayyo.